<noise> pernikahan yang ideal menurut sayo itu pernikahan yang berjalan dengan lancar, dalam artian pernikahan nyo dak ado kendala. tidak do masalah internal antaro keluargo cowok maupun cewek, terus jugo <hesitation> apo namo nyo kesepakatan bersamo antar kelaurga dak do masalah, itu salah satu pernikahan yang ideal lah menurut sayo, dan selain itu jugo pernikahan ideal selain <hesitation> tadi secara interanal nyo bentuk pernikahan nyo, pernikahan ideal yang menurut sayo tu mungkin dio tu dak terlalu besak, cuman dio di rayo kan, kareno apo, kareno adat dari indonesia sendiri itu dio tu harus di rayo i, kareno apo kareno kito tu masang kan hati, dio tu bakal-bakal bersamo se umur hidup nyo kan harus di rayo kan bersamo- samo keluargo maupun kerabatan- kerabat dekat kito di undang, acara pesta lah bahaso nyo kan, kito bikin pesta jadi itu ideal nyo kalau menurut sayo, karena pesta, itu kito bisa dapat doa dari kerabat, dari keluargo, dari siapa pun lah yang dating ke acaro jadi kito dapat doa dari mereka tu, itu menurut sayo pernikahan yang ideal lah, ideal nyo dari pandangan sayo macam tu.